Koso de tabu degenen. <hesitation> kayiɲe pas aa kə faam kiɲi daa woo kə osiɲa daa. Rək kuulə el kosoo, set gə nən. Yoom də dunu gee, <hesitation> cormo nɟoo ge. Ʃaan de lo ndətə oso nən, telen tə osən wada ndegede osen nə waadi. Wo el, naŋg ram ni nen kə aʃin nabaa. Tuk taroɲa kana, naŋg kaaʃiŋg tə osene dee ɲam ndagana osen ŋgada. Raam ge, <hesitation> raam ge, yom ge, nen eyam ndəgənən tə ooloɲ zeer ŋgalide kuruc. Naŋg oso koho kosonaŋg dee zaman ŋgan dee ɟam gə nən. Moŋg birtid ge, nayarek əsə. Wasana ɓara tə oso ŋgal, gar de taboo. Aala kosiɲ kə dee bizel ɲit. Wom zaman tə osonii, de zaman yi osoni. Darbə tara gala hasa ndaa. Naŋgale ɓar na iiyenda. Taayi nel kosobo nde tabo wo el, koro ge el retabo koside no.